Faransi dun ɓubol mudum ɓuri wulare mudum, faa won ton e lebbi ana waɗa nees jippotoo jaatii. Faransi en kaa, laatiifuu ko wulata muuɗun kaa ana fanɗi dee, so ngoonga.